Ída ñkédé éfók ñká ùfókñgwéd, ùsèn ñnijémiká ùfòkñgwéd, ùsũkini mmàsé m̃á, mmò mbák ñdémé, ñniki bàká ndémé, ènáliwò n̄sidè àsù ànáná k'isóñ àligwó ìdáhàm, ñnáwó k'iwùó àñkpóñó and íwùó àkpóñókèdè, mmà èwó sà ígwó ámó ùkpóñó ùwũkà ùkókñgwéd? ámmó íyó kiwijàk mmóñkárá ñkà úfókn̄gwéd ìwúó ànènèkè ámkpóñó, éwó íyó, si énáwó iyó k'útimé úfókñgwèd. Ákpèrè ùsèn àñyièhè téss énásùk íwó sùk kà, but ákpédé sé àmi ùsén àñni jéméjém iká k'idém àmi, mmó mmó ìyó, ìdé ñkó ñsùsùhó ñsù, úsùhó mmènùñ ñkémé iwó kè ñjémé ikà ùfókñgwéd úsénidé, ànúñ ányié ná ámbá k'idèm, énènùñ iják ámi n̄nùñ ntémè úfókñgwéd úsén idié, áwinúñ idé élémúsèn or mkpó ñfùrùá ibà, mkpènúñ ñfeel, ùñ ñkérè k'idém ámi mmó ké ñjémikà úfókñgwéd ùsén idé, mmó ñsúsúhó ñsú ñnùñ mmó ké ñjémiká ùfókñgwèd ùsèn idé ñwó mmówó kób ùdóñó s̄indòñ mió, iwùó àmkpókpóñó, ùfiób idèm ànánàm, or idib àmmùkó, ñnùñ mmó ké ñkàhá ùfókñgwéd ùsèn idé. Ádé k'idà nké dè ètok étok mmásé ñsiúk m̃á k'úfók ùsén úfókñgwéd mfùhó áffóñ nwed, ñnàbèb áffóñ ñtó ùkód mfúhó ñgwó mfùk iwúód ámiém, eri mmib, éh énà èdúk éli mmib éwó ñsidé né àfúfúhó àffóñ ñtóm, ámmó k'idém ínsóñó mà àtódè àmi ñkàká ùfókñgwéd ùsènidé, mmàfúk áffóñ ñtéré ñgwó ìwúó. éná éli ñtók, áffóń áfúkódé áná ánám idém ámi ámi áfiób étók, séfiób ádé ámá éli ñtók ikúd ñté ásúk ánánám étók ñte fiofiób ádé, ámmó énálióñó dát ásémi ñtáñ ádé ádé ákpánikó k'idém ámi ichóñó, but ámi ñsúkó ṇsú k'idém ámi dát k'idém ámi ísónó mán átódé åmi ǹkáká úfókñgwéd, émó éná énúñ ínim ákpánikó, énúñ édáká émkpóñ, <hesitation> sé édáká émkpóñ ádé ñná múm áffóñ ádé mmúm mfūkó átódó ifúd ánfúk, ifúd ámá ánfúk, ámá kákó ńdéké ñdá nkédiá mkpó, ñdiá mkpó mmá ŉnúñ ñyóñ ñké siúk ŉná, úsúk mbén áffóń ádé mfúhó, úsúk ánúkú mbén ábá mfúhó, bót ányédé ké ámi ńnaná tútú úsén idé áfúró, mkpé dékéndá ñsiáñá éná éwó ágwó idé ákéli isónó ádékó?, ámmó ñnáná, éfók ini áñké siúk ñná, mmá diádiá mkpó mmá ŉdúk ŉsiúk ñná, ñsiúk ñná mbén áffóǹ mfúhó, mfúhó ñgwó iwúódm átódé élióñó k'idém ámi isóñó ké ámi ñkésé ñnán ádédé, ñká úfókñgwéd úsénidé.